في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية ملقاة في حديقة منزلها، كانت القلادة تتلألأ بألوان زاهية، وعندما لمستها شعرت بشعور غريب يملأ جسمها، استطاعت القطة التي تدعى ميا أن تسمع همسات من القلادة تدعوها لاستكشاف أماكن جديدة، قررت ميا أن تتبع الصوت، فركظت عبر الحديقة حتى وصلت إلى بوابة سحرية بين الأشجار.